نبدأ بعدد الأحذية، اللي نستعمل فيها يوميا هم ثلاثة، صيفة عامة يمكن عندي عشرة، بالنسبة للنظرات العادية ما عنديش، بالنسبة للنظرات الشمسية عندي واحدة باركه لونات واحده باركه نستخدم فيها، ما عنديش برشة، نشري كالي لازمني فقط ما عنديش الزايت.